Tum kɛse kor a nkyɛ mowͻ a ͻbɛyɛ me enyigye nye tum a wͻdze nyan owufo siantsir nye dɛ, sɛ obi bɛn wo anaa ebɛn obi na ofi mu a, ͻyɛ yaw ankasa ankasa. Wo werɛ how ma dɛm ntsi nkyɛ sɛ mowͻ dɛm tum no a, ber ara mo dͻfo anaa me nyɛnko bi befi mu no, mutum me ma onyan san ba atseasefo mu. Sɛ mohwɛ ber a me nana fir mu na yaw a ͻdze berɛ me maame a, nkyɛ nna dɛm ber no mowͻ dɛm tum no a, nkyɛ dɛm ennsi.